Gn'aspirateur zay koa sa da ma- sotomogny, sotomogny sotomogny e gne gne vovoky ame rahagneo izay e fomba fa- fangalagny sontominy misy raha zany gn'agnatiny ao, la machine zany igny raha igny, miodigny da sotomigny lasitany e laposiera madio sara gne tragno.